Manao fomba fagnetrea vofehiko n vofehiko ny tiako kokoa satria la ategna manetriky vofehitegna iny la tsy megnamegnatsy dafa haitegna zany hoe hatsiro raha tia hatsiro hatsia hatsiro ketriky tegna toy da izay gny izay gny isoavany